अस्टिलिया में खाना पकाने का मुख विधी अलग अलग होगत है। प्रेसे में खाना पकाने की विधी भूनना, स्टीर, फायरिंग और पैन फायरिंग होगत है। <hesitation> एकर अलाबा स्टीमिंग, स्टूइंग और कैसल रोलिंग भी होगत है। अस्टिलिया में खाना पकाने का मुख विधी अलग अलग होगत है। प्रेसे में खाना पकाने की विधी अलग होगत है। अस्टिलिया में खाना पकाने की विधी अलग होगत है।